खाने के बर्तन अलग-अलग प्रकार के ह्वे, अर सबकै अपण अपण उपयोग छै। जैंकि: थाली – मुख्य भोजन खातिन थाली इस्तमाल करदा। दाल, चटनी अर सब्जी भरण खातिर ठिक हों दी छन। कटोरी – दाल, चटनी, अर मीठा खातिन कटोरी इस्तमाल करदी। गिलास – पानी, लस्सी, अर ज्यूस खातिर गिलास ठिक रौंदा छन। चम्मच – खाना खातिन या परोसण खातिन चम्मच इस्तेमाल करदा छ।